Löüdsemiq vahtsõ planeedi. <noise> Lätsimiq tuu pääle ja kujotat ette – tuu oll' nigu maakerä! Sääl olliq ilosaq puuq ja järveq ja mereq. Siiäq olõs võinuq õkva elämä tullaq. Teimiki väikese majakõsõ ja naksimiq sääl tsäid juuma. Ja kõik tulliq meile küllä väikese ao peräst Maa päält ja elo läts' väega õnnõligult edesi.